<hesitation> oyiro odɛmu mɛ yɛrɛ un tena o tua besin mɛna mu tua ma fritira mu besin mɛna mu awabe tun heyɛ mami cɛ friti mami cɛ tua han tua yɛrɛ kilora boni da don beo benɛ'a sandwich sandwich brochette wala chawarma mubera beobenɛ'a tua kwa amu besosi asimɛna mu a tua co jahe an tomubɛ'a benɛ mu non'ona mais han mu ni woso bwe an cɛ tua an cɛ tua ati atihina